د سترګو ساتنه ډېره مهمه ده. له ډېرې مودې کمپیوټر یا موبایل کتل لږ کړه. هر نیم ساعت وروسته لږه وقفه وکړه او سترګې مو آرام کړه. کافي ویده کېدل سترګو ته ښه دی. د لمر له مستقیم وړانګو ځان وساته، د لمر عينکې واغونده. د پاکو او مناسب سترګو څاڅکو کارول هم ګټور دي. د غوړ یا خاورې څخه سترګې پاکې وساته.